ஒரு சாதாரண மனிதனின் அன்றாட வாழ்வில். தூக்கம் மிகவும் முக்கியமானது ஒரு நாளைக்கு. முதல் 9 மணி நேரம் தூங்குவது பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தூக்கம் உடலை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவதும். மனதை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. இது உடலின் ஆரோக்கியத்துக்கு மிகவும் அவசியமாகும். எனினும், சிலருக்கு 6 மணி நேரம் தூக்கம் போதுமானதாக இருக்கும். சிலருக்கு 10 மணி நேரம் கூட தேவையாக இருக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட முறைமை அல்லது உடலின் தேவைதிலிருந்து. சரியான தூக்க நேரம் மாறுபடும் ஆனால் பொதுவாக. மணி நேரம் தூங்குவது நல்லது இதில். தூக்கம் மனதில் உள்ள ஒட்டுமொத்த சிரமங்களைக். குறைக்க உதவுகிறது நாளின் பணிகளை சரியாகச். செய்ய ஆற்றலை அளிக்கிறது மற்றும் ஒட்டுமொத்த. ஆரோக்கியம் மேம்படும்.